Manfaatna te sabung di pake ki mahijauki, pake masessa pakean, pake mabbissa piring, pake ersihkan hewan, pake bersihkan lain tu. Bersihnay tu proses piket pagi kemainjo to yang pertama bissai jolo aleta gere gre njo kale mani share mi wae. Kedua massesa pkaianki di tolo ani mu masabung. aning di sika, mani di bissai di bissai jolo pabeanna sabung na dibissai sulle di bissai jolo mani di pakean sanumg mani di bissai sule. dibasai jolo di pmoleang sabung na di gege sampi tasulu ijanna mani di bissai ke minya meresmikan akean duka malengkap tu perjelas yang pertama tu masessaki dibissai tngeng tu pakeanna mani di pabeneng sabu disika sharom Sampe tassulum guna trigana mane bissai, mane di jemur to di terik matahari sampai kering. kedua to ko cuci piring di bissai jolo tu piringnya, mane di bissai pake dan deng sabung di gele tu gele kurung mani se sole mane palenna njo yam piring anunna hewan prosesnya mani bissai sabun manu bisai. <hesitation>